A <hesitation> ny ataoko ndraika afahako mampiditra a <hesitation> voamaina amin'ny resaka sakafo a dia a <hesitation> mihignana matetitetika aho fa tsy dia hoe ataoko mitoto letra mifanesisesy loatra fa mihignana voamaina aho ataoko hoe niagny dia avadikako legioma ndreiky igny amaraigny dia ambadika amaraigny ndraika koa a hena amin'ny voamaina dia afandimbidimbiasako ohatran'izany izy dia amin'izay tafiditra tsara ao mia ny fihinana voamaina aminazy.